﻿Ediiro ryange mbere nkwiikara obu nkuba ninyetaagaa ndikore risemere, rizooke kilungi nsobola kufuna ebimuli oba ebyakyo nimbiteekamu, nsobola kufuna obutimba obulungi nimbuteekamu, nsobola kufuna entebe enungi ezadala ezikuzooka kulungi nziteekemu, nsobola kufuna carpet ngiteekemu, nsobola kufuna radio oba TV ngiteekemu, nsobola kufuna akameeza akalungi nkateekemu, nosobola kufuna na huufa ngiteekemu, nsobola kufuna na kabada nkagiteekamu, hati aho nimba nasemeza room yange yazooka kulungi